Ixꞌunkunɨkunitɨ ntɨɨkachi ñu kɨnɨ ñú kui neɨgeetɨ ne kaniꞌtɨ xuꞌun x eetɨ vá chi vá hi kade ɨ dañuu vá chi kade tɨdañuu ai din ka xi ka ñu kuíi esēsoraaiō kueñu iō kɨtɨ xondɨ̄vɨ́.